يعني لو مرة مرة مضطر ، <hesitation> بقدر أزرع الأكل اللي أحتاجه نزرع في الحديجة أو علي الشرفة ، بالنسبة للنباتات أحب أ|زرع الأعشاب مثل النعناع ، الريحان لأنها تظيف نكهه طيبة وريحة طيبة <hesitation> أجهز ال-التربة طبعا بالسماد العضوي ، وأزرع البذور أحافظ علي الري <hesitation> علي النباتات يوميا أحرص علي أنهم ما يتعرضون لأي أمراض أو حشرات بعدين لما تنضج أقطفها وأستخدمها في الطباخة هذه تجربة تعلمك قيمة الأكل وكيف تزرع ، وكيف أن الأكل يجي بصعوبة ف-لا نسرف فية.